Marigny ndreky zegny eh! Tsara ndreiky edy leh hanigny hoe mangitry be fa izy zegny, <hesitation> tegna important zegny leh- le fahasalamana hindesin'ile hanigny zeign dikan'zegny, <hesitation> kaofa mampiasa raha magnitry zeigny antegna de atao helihely izy atao helihely satria o, <hesitation> kôf mam- mahampy mampamangitra hagnigny zegny izy defa izy edy e! Satria fahasalamagna no tegna tsinjovigna agnatiny.